Abejinakpa hasi awha mota amaga shishie wiri shieshie arusor elebodu nyri oburu nha mekaru eleba bla dam ku nube nu owha bem tumm beji noromeru nmemme kebe jigbe awha nmosukn uzbed ke ha be dohiri bamiba mgide ru ota arigide wiri nshie shie ba aru sor zum ba meye baryorhoo zayanuba rim beryorwo masi izikiyam odala izikam borgwuzmum rumum eri biaji abaw awha buglouzi nem rumim eri baji ggbaw awha agwukede alepe ekpere akpekwenu ba elepare goziba meka budu berere, bedu ogologo akpekwenuba eledem biaru lam yeyisi masi onu kpenuba budu ogologo obaru maji nla bo gweru oburo oro okwokwo nabazeru zeme nmenme ke be cheba awh nme shie kwasiren wiri bovvuru zee, bza shie arusor borvuru zee bze zumaya borkwu zz. Bamba zinomu okwokwo yimbeka gwunuba iri bae jiri gba awha basimasinu ikpera gozimas, ba oburumesi ele ovu yorsor nu onu awha kam.